बांग्लादेश की पाक शैली भारतीय उपमहाद्वीप की अन्य पाक शैलियों से मिलत जुलत है। लेकिन इनमें अपने अनुकूल स्वादों और परंपराएं शामिल होत हैं। यह भोजन बंगाली संस्कृति व जलवायु से गहराई से प्रभावित होत है। जैसे उत बांग्लादेश में चावल और मछली को भोजन को मूल आधार होत है। मसालों में हल्दी सरसों धनिया हो गई मिर्च हो गई और जीरे जैसे मसालों का व्यापक रूप से उपयोग कर होत है। उत सरसों के तेल को खाना पकाने पे व्यापक उपयोग होत है। जिससे भोजन की विशिष्ट स्वाद मिलत है। उत काफी चीजें शाकाहारी व्यंजन में आऊत जैसे साग हो गई। विभिन्न प्रकार की हरी पत्तियों की सब्जी जैसे पालक लाल मिर्च संग और कुल्हड़ कोशाक होत है। बैंगन भजा तले हुए बैंगनों को बैंगन भजा कहत है। दाल हो गई जैसे मशहूर की दाल मूंग की दाल हो गई वहाँ को दैनिक को उपयोग कर होत है। और सब्जियों और मसालों का मिश्रण से उत काफी सारी चीजें बनाए जात हैं जो खाने में बहुत अच्छी लगत हैं।